Cwika nii cho la keche, no mo cwi nii nii wo duyom munen kanghe mweri, mwan chunghi, mo ne cho dur cheroti, no mo ne nii dur cero tiri, nil churo blang nenti ki bwe wo wi ki chwika nik kabum cem chi an toki ki bwe wuro cheru daga Loh we? chi an toki ki ceru daga loh nii wo. No mo yilam ki bongtu ma mwa ne nubo chwika mani mwa ne nubo dur chiro tiri chi an toki ki temwe merang mwen bo dikero ken. Bwe Bangjinghe ki yaa kaa nii dureri chunghi yarum cho, mu kuni ki buri di chunghi kaa temwe yarum cho, chunghi kaa nemwe yarum cho, no mo tim ki naa mo yarum temweri chi a tokki to bwewo kebo bwe ken, to cho chuwo cwika nii kanghe ne nii ne nii dur luma man fiye nubo dur wiyeu, chuwekande nubo moki nii wuro manki diker, no mwe temwe wi chiko ri, ne ki dur mwero, ne chi dur chiyero chiye nubom burom bo a nuwa luma ki temwe merang chinen merang mwen dikero datenneu amma no mo don temwe wi chiko ri mo yam mo fwi taryetiri muki to mweu. Mwe chwyekangka nob mu chwyekangka nob, fini fineri te mwe an yilam man ki dike churo, La mo mwa yilam mo mwa kenti nubo churo ninne, to no mo daken ki dor mwerori nubo fini no mo mani chiko ri, muki yang nubo nindi, nubo an- tikannen ki to dichiro timebo chuno ne nubo durti, duwen no mo ne nii durko dir tiri, dike kanghe cherudi an tokki to bwe wureno wike neke nube dur, to chiyan bou ki dencero wulom, wulom ki to bwe wuro baa chiya tikum dencero, no kebo nyori mwa yila ki chwyekangka nube mor gari, mor unguwa kime kanghe mor gari mweri diker bwiti mani chiya yauti ki den mwero wulom wulom chiya tokki ki yauki nen, mwan chwyekang nubo ducce, to nomo ne nubo durtiri, chiyan tikangnen ko ta wanne nure, no mo yaki kini chinendi chi an nee nen, ki to mon wi ki ne durek, tikan nii baba mwe, tikang nuka mwe, tikang tuka mwe, to bwe bangjinghe ki chwyekang de kemwe, no mo tikang cho, no mo chwyekang chori mani mwa fiya doka loh kwamati to no mo makenti nyori, ko mo yaa feri, nubo an tiki to bwe wuro wi ki tikali. cho chai so renabo sweakag bo Nob- chwyekangbo nob kanghe nobo locheu, kanghe nobo kebo na cheu ko fe no yari yarum nobo dwiyom muneneu, chungken moko to yaram chii chuken, no mo yarum chiri kanghe an kwanu ki too bwe ruo kullum no chuwo bo tiri sai chunghi yaram bo bwewo kullum no chuken tiri sai yarum bo to bwe wuro teche merangten dike datennen amma no moki mwa yila bwe norangke dike di, ma mwa yila nii wuro ti a ne nubo dur ti fi- fiye siye chi wiyeu. bo mo torang temwe nin, churi mon nou diker mwero wuro boo mo torang temeti, moki ai ale noye yeno cho mamwentiye teme cho nii wuro boo nenne cho nii wo a biya mwen bukata tiyeu, to amma no mo mam nyori mwan fiya lima te mwe nin nimre yilam. Ka bi bai norangka dike tebbebo mani nuwa luma bekti, to gora bi chwi cho ti, bi chwi tee chwi nee, bi chwi tee bi chwi wuro kebo na beu, kwaama bifumwer kwaamaro toki nyo ki chwikang tikang nii wuro a tikang nen ti finiyeu, no mo tikan bo yirti mwer tikang we? yilam mo nii mwan tikang nii wuro no mo mamo doken damuwari, nii churo an tikan nen ken, no ma mwa tikang nii tiri, fini mo doken mweri yichi yan tikang nen gen no mamun tikan yitiri fini no mun doken di we a tikan nen tiye? to yilam ki nero Lumer kowe mo chwi choti kowa na bwe kowe na mwe cho dike chi chwitiki bi mane, bwe bangjinghe kuma tokki nyo chwyekangde fabe nii kanghe chwyekangde te nii kanghe yilam ki tikali mo tikang chi ti chiyan tikang nen ken no mo tikang nii wo an tikang nen ken, no mo yilam ki nero bwir ma mwa tikang nubo tiri, mo ma ma mun fiya tikali fiye nubo ninne.